Gitara: kakazo misy tady. Misy tady aroa mipetaka aminazy dia tagnana roa- tagnan'olo mikitika izy beky izy magneno. Tagnana raiky mitery.